Oberu tan oberu nkwu sia okannu nu nhumma chineke mennu wan ya hankam on tune kengal nu chineke mennemwam yin sol mensiquaral ma han kam okini okanu ma nsoron ya kelachinek oka nu han wonzi bra okwanu akwa okanu nu won nu ture ngaa laru na wiyan wenhia lam ya moguzoro aker alu kanu chineke nu omene siyigbadi yaru eyin ka or kanu ma yo suru awen ya kelachi neke simoso ro masiri kela chineke canna numenm nugan oherun because ozila elzy ela yin nuomorumo ba daziri nu elanyin odozila ba ishel omen lela otugal yin rumon wun jor bezekwe bia beze onakwu ikwu we neniyin sukuru ba nu ome nem si yeran kia eboru bra nu aw ha berara mmozon eyin zenkela chi neke zen aka nu omenew nu humma omennre odo ma kol nooga oboyachi